Ny kangoroa indray a, amin'ny alalan'ilay tongony matanjaka be iny zany no ahafahany hoe m- mitsambikina de mitsoaka lavitra, raha ohatra zany izy hoe misy m- manenjika de afaka mitsoaka lavitra izy, de iny konko no ahafahany manakatra zavatra avo ohatra hoe manakatra sakafo izy.